Gny fomba fahandro <noise> an'Arzantiny agny zao da mahandro hena reo sy gn fambolea. <noise> Zay gny tena andrahoany zany. <noise> Hoe azony tamin'ny fomba fahandro Ötoctônien <noise> sy ny Mediteranianina zany fomba fahandro zay.